fimm menn voru handteknir í

í Reykjavík í dag eftir að maður féll fram af svölum í fjölbýlishúsi og lést er ekki í félagsskap með Pólverjum þótt þarlend stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í Landsréttarmálinu segir dómsmálaráðherra málið

hafi ekki fordæmisgildi í Evrópu þótt Pólverjar líti svo á

fyrir að vera frelsishetja er farin til Haag til þess að svara fyrir ásakanir um þjóðarmorð ríkið greiðir Morgunblaðinu langmest allra fjölmiðla fyrir áskriftir en Fréttablaðinu langmest fyrir auglýsingar helstu miðlar landsins fá yfir hundrað og fimmtíu milljónir árlega í tekjur frá ríkinu víða var jólalegt um að litast þessa aðra helgi aðventunnar listarinnar laufabrauð voru

í Háteigsskóla og Gluggagægir gerði sér ótímabæra ferð til byggða gott kvöld erlendur

karlmaður lést þegar hann féll niður þrjár hæðir fjölbýlishúss í í Reykjavík á þriðja tímanum í dag fimm menn eru í haldi lögreglunnar vegna málsins þeir eru allir erlendir ríkisborgarar í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið fluttur á Landspítalann en verið úrskurðaður látinn eftir komuna þangað rannsókn málsins er á frumstigi og hinir handteknu höfðu ekki verið yfirheyrðir fyrir fréttir dómsmálaráðherra lítur ekki svo á að Ísland sé í félagsskap með pólskum stjórnvöldum þótt þau hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í Landsréttarmálinu

stuðningsyfirlýsingin breyti engu um hvernig Ísland reki málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu skriflegri greinargerð til yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu í tengslum við Landsréttarmálið þar er tekið undir málstað Íslands og sagt að Landsréttarmálið skipti gríðarlega miklu máli og tengist breytingum sem Pólverjar hafi gert og vilji gera á dómskerfinu þessi stuðningsyfirlýsing Pólverja kann að þykja óheppileg fyrir íslensk stjórnvöld í ljósi þess að pólsk stjórnvöld hafa á undanförnum árum sætt harðri gagnrýni Evrópuríkja

að grafa undan sjálfstæði dómstóla heima fyrir þannig sagði formaður Dómarafélags Íslands í fyrradag að það væri verulegt áhyggjuefni að Ísland væri komið í félagsskap ríkja sem hafa mannréttindi og sjálfstæði dómstóla að engu dómsmálaráðherra lítur ekki svo á við erum í engum félagsskap með þeim og þó að þeir tjái sig um þetta mál og hafi skoðun á því Evrópuríki gera það ítrekað varðandi hin ýmsu mál sem eru fyrir og er heimilt að gera slíkt við hvaða mál sem

þannig að þetta breytir engu því hvernig við förum í málið og við erum í engum sérstökum félagsskap við Pólverja vegna þessa máls segir Áslaug að íslensk stjórnvöld hafi ekki vitað af áhuga Pólverja á málinu fyrr en greinargerðin var gerð opinber í henni segjast Pólverjar líta svo á að niðurstaða málsins hafi mikið fordæmisgildi og geti haft áhrif á evrópskar reglur um skipun dómara það hafa auðvitað verið ýmsar skoðanir á því og

við höfum talið að þetta mál hafi ekki mikið fordæmisgildi nei engu að síður líta íslensk stjórnvöld svo á að Landsréttarmálið sé ekki bara mikilvægt mál fyrir hagsmuni Íslands heldur

mjög mikilvægt fyrir dómaframkvæmd yfirdeildar Mannréttindadómstólsins þetta segir í nefndaráliti fjárlaganefndar Alþingis sem hefur ákveðið að embætti ríkislögmanns fái átta milljónir króna vegna

og er það mat fjárlaganefndar að vegna mikilvægis málsins

sé óhjákvæmilegt að ríkislögmaður njóti liðsinnis stærri lögmannsstofu með reynslu af flutningi mála fyrir efri deild dómsins Elín það er búið að gefa út fyrir þriðjudaginn

einu versta veðri haustsins hingað til já ég byrja á morgundeginum það er útlit fyrir hvassviðri og snjókomu á höfuðborgarsvæðinu

tuttugu og fimm til þrjátíu

það fylgir þessu snjókoma og

leiðtogi Mjanmar er farin til Hollands til

í nóvember höfðaði Gambía mál fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag gegn stjórnvöldum í Mjanmar þau eru sökuð um að brjóta gegn sáttmála Sameinuðu þjóðanna um að

hindra þjóðarmorð fyrstu yfirheyrslur fara fram í komandi viku að auki hefur einnig staðsettur Haag hafið rannsókn á málinu hafa flúið Mjanmar frá því í águst tvö þúsund og sautján framferði stjórnarhersins í Mjanmar gegn hefur verið líkt við þjóðernishreinsanir í skýrslu Sameinuðu þjóðanna segir að kynferðisofbeldi af hálfu stjórnarhersins hafi verið útbreitt og markvisst flóttafólk sem flest dvelur í nágrannaríkinu Bangladess hefur verið til frásagnar um manndráp nauðganir pyntingar og íkveikjur aðgerðarleysi stjórnvalda

þykir bera merki um að þau samþykki aðgerðir hersins flestum að óvörum ákvað leiðtogi Mjanmar að fara sjálf og svara fyrir áskanir á hendur stjórnvalda hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir baráttu sína og var hampað víðs vegar um heim sem frelsishetju hún hlaut meðal annars friðarverðlaun Nóbels árið nítján hundruð níutíu og eitt fyrir

lýðræðisbaráttu í heimalandinu og tvö þúsund og níu var hún útnefnd sendiherra samviskunnar sem er æðsta viðurkenning Amnesty International í fyrra var svipt þeirri viðurkenningu dæmi eru um að unglingar leiti á bráðamóttöku eftir að hafa notað fíkniefnið

fíkni og

segir neyslu þess mun algengari en talið var fíkniefnið hefur breiðst hratt út hérlendis börn allt niður á grunnskólaaldur hafa notað efnið og fengið af því alvarlegar aukaverkanir við höfum

að fá til okkar krakka sem

í mikilli vanlíðan þau hafa lent í því að fá krampa ef

þetta og það sem hefur gerst líka um að ungmenni hafa lent í geðrofi þau hafa verið að skaða sig krakkarnir telja sig oft en eru þá með sem er framleitt úr ýmsum ólíkum efnum og er mun hættulegra efnablöndurnar í þessum efnum

eru alltaf að breytast vegna þess að söluaðilar eru að stíla inn á það að þetta greinist ekki í þvagi og þess vegna getum við aldrei verið viss um hvað það er sem ungmennin okkar eru að reykja í þessum rafsígarettum dæmi eru um að unglingar leiti á bráðamóttöku eftir að hafa notað

með öpp í símanum

panta þetta inn og þetta virðist vera

einfaldara en að panta sér Dominos pizzu íslenska ríkið greiðir stærstu fjölmiðlum í einkaeigu yfir hundrað og fimmtíu milljónir á ári fyrir auglýsingar og áskriftir fréttablaðið fær langmestu auglýsingatekjurnar frá ríkinu en Morgunblaðið langmestu menntamálaráðherra reynir nú í annað sinn að koma fjölmiðlafrumvarpinu sínu í gegnum þingið það kveður á um beina ríkisstyrki til fjölmiðla og er lítið breytt frá því sem

strandaði á andstöðu Sjálfstæðisflokksins í vor nema að smærri fjölmiðlar fá minna en áður var gert ráð fyrir

það gera þeir eftir tveimur öðrum leiðum önnur er áskriftir að fjölmiðlum þetta er tvíeggjað sverð þótt fjölmiðlar njóti þess fjárhagslega að ríkið kaupi af þeim áskriftir hafa stjórnmálamenn sums staðar tekið gremju sína út á fjölmiðlum með því að segja upp áskriftum Bandaríkjaforseti lét

hætta að kaupa New York Times

á dögunum en af hvaða fjölmiðlum kaupa íslenskar ríkisstofnanir áskrift Björn Leví Gunnarsson þingmaður Pírata spurði alla ráðherra og þingið að þessu í vor og síðustu svörin bárust í september úr þeim má lesa að Stundin selur ríkinu áskriftir fyrir fimm hundruð og tuttugu þúsund krónur á ári

komma sjö milljónir frá ríkinu í áskriftargjöld og

útgefandi Viðskiptablaðsins fær fjóra komma tvær milljónir á ári fyrir áskriftir að Viðskiptablaðinu og Frjálsri verslun langefst trónir svo Morgunblaðið áskriftir að blaðinu og greinasafni þess kosta ríkið þrettán komma sjö milljónir á ári tvö sýn og Síminn fá svo sex komma fjórir og einn komma tvær milljónir í áskriftartekjur á ári samtals eru þetta um þrjátíu milljónir fyrir þessi átta fyrirtæki en ríkisfé rennur líka til fjölmiðla

þetta hefur sums staðar verið notað gegn þeim

SWAPO flokkurinn beitti ríkisvaldinu gegn fyrir nokkrum árum og bannaði stofnunum ríkisins að auglýsa þar upplýsingar um auglýsingakostnað ríkisins hafa ekki verið teknar sérstaklega saman en það er hægt að nálgast þær á vefsíðu á vegum stjórnvalda sem heitir ber reyndar að hafa í huga að það eru fáeinar stofnanir sem nota annað bókhaldskerfi og birtast þess vegna ekki inni á opnum reikningum þetta eru til dæmis Hagstofan Samgöngustofa og Alþingi undanfarna tólf mánuði hafa ríkisstofnanir greitt yfir fimm þúsund reikninga sem flokkaðir eru sem

samtals þrjú hundruð fjörutíu og þrjár milljónir króna þetta rennur samt ekki allt til stóru fjölmiðlanna líka til auglýsingastofa prentsmiðja

prentsmiðja og annarra fyrirtækja sýslumannsembættið sem gefur út Lögbirtingablaðið fær sinn skerf og auðvitað landshluta og héraðsfréttamiðlar en við ætlum að skoða sömu

miðla og áðan ríkið hefur undanfarið ár keypt auglýsingar af Stundinni fyrir átta hundruð og átta þúsund krónur ekkert af Kjarnanum milljónir af auglýsingafé hafa runnið til d v viðskiptablaðið hefur fengið tvær komma fjórar milljónir tuttugu og níu milljónir sýn tólf komma tvær milljónir og Síminn fjögurra komma níu samtals eru þetta um hundrað tuttugu og sjö milljónir við bætist Ríkisútvarpið sem selur ekki áskriftir heldur fær fjögurra komma sjö milljarða á fjárlögum það fær þrjátíu og þrjár milljónir í auglýsingatekjur frá hinu opinbera Þjóðleikhúsið virðist standa undir nærri tveimur þriðju þessara

auglýsingatekna sýnar Símans og RÚV þetta eru eingöngu þær greiðslur sem renna frá ríkinu til fjölmiðla þær upplýsingar ekki eins aðgengilegar fyrirtæki í eigu hins opinbera eru ekki heldur þarna til dæmis Landsvirkjun Isavia og Harpa og ekki heldur ríkisbankarnir Landsbankinn og Íslandsbanki sem má samt gera ráð fyrir að kaupi

töluvert af áskriftum og eru meðal auglýsenda landsins Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans þú hefur bent á þennan aðstöðumun sem fjölmiðlar búa við þegar kemur að auglýsingafé frá hinu opinbera

að það sé ekki mótuð heildræn stefnu um hvernig þessum málum

mótuð heildræn stefnu um hvernig þessum málum

þetta gerist á Íslandi eða veistu

nei ég get ekki sagt að ég viti

til sumra fjölmiðla en annarra

féllu í loftárásum sýrlenska stjórnarhersins og Rússa í norðurhluta Idlib héraðs í gær á meðal þeirra látnu eru minnst tvö börn hundruð þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín

síðustu vikur vegna ásóknar sýrlenska stjórnarhersins sem nýtur stuðnings Rússa í Idlib dvelja um þrjár milljónir manna

þangað hafa uppreisnarmenn og andstæðingar Sýrlandsforseta verið fluttir frá öðrum svæðum sem stjórnarherinn hefur náð á sitt vald

síðustu mánuði með tengsl við hryðjuverkasamtökin al Kaída hafa náð stjórn á stóru svæði í héraðinu atvinnuleysi í Reykjanesbæ mælist sjö komma sex prósent þar hefur atvinnulausum fjölgað um fimm hundruð milli ára verkalýðsleiðtogi segir að það sé þungt hljóð í

í ferðaþjónustu þeir sem missi vinnuna viti að þeir eru ekki að fara að ganga inn í ný störf strax Reykjanesbær er eitt stærsta sveitarfélag landsins með um nítján þúsund íbúa átta hundruð áttatíu og sjö eru atvinnulausir sem eru um fimm hundruð fleiri en fyrir ári síðan fall WOW hefur eðlilega mikið að segja hér staðan batnaði aðeins í sumar en hefur versnað aftur í september og október skýringuna er kannski að mestu þó að tímabilið hafi

að lengjast þá kemur alltaf samdráttur yfir vetrarmánuðina við finnum fyrir þessu núna en ekki þannig eftir fall WOW það er mikið að fólki erlendis frá sem hefur flutt hingað til að starfa meðal annars við Keflavíkurflugvöll og afleidd störf í kringum flugið og flugþjónustuna

að bíða eftir næstu vertíð næsta sumri næsta vori þau eru hér auðvitað er í sérstaklega í svona ákveðnum starfsgreinum er þungt hljóð og fólk hefur áhyggjur

fólk hefur líka áhyggjur af því þegar það er að missa vinnuna

ganga inn í önnur störf hundruð þúsunda tóku þátt í mótmælum í Hong Kong í dag mótmæli hafa nú staðið yfir í nærri sex mánuði í borginni sem er sjálfstjórnarsvæði í Kína

mótmælin í dag voru mun fjölmennari en þau hafa verið síðustu mánuði einum stærstu samtökunum sem berjast fyrir lýðræði í Hong Kong var gefið leyfi til þess að boða til mótmæla í fyrsta sinn frá því í ágúst kveikjan að mótmælunum var umdeilt frumvarp um framsal íbúa þar til meginlands Kína sem þróaðist fljótt yfir í mótmæli gegn stjórnvöldum

frá því hvort Hvalá verður virkjuð virkjunin gæti þó flýtt fyrir og sparað skildinginn eins og kom fram

í fréttaskýringaþættinum kveik fyrr í vikunni stendur skortur á þriggja fasa rafmagni í vegi fyrir uppbyggingarmöguleikum í Árneshreppi án þess er ekki hægt að hafa þar starfsemi sem krefðist rafmagns umfram það sem dugir til heimabrúks virkjun í Hvalá hefur verið nefnd sem lausn á þeim vanda og að með henni færist nær hendi orkubú Vestfjarða er þó þegar byrjað að leggja þriggja fasa rafmagn í hreppinn sem verður tengt frá virkjunarframkvæmdum það var lagt að hluta til á sínum tíma en það er ekki orðið tengt við kerfi orkubúsins þannig að það er

það eru plön að tengja það fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu en það er ekki búið að segja nákvæmlega hvenær það verður það gæti því verið hvenær sem er á næstu tíu árum sem þriggja fasa tenging fæst í hreppinn heildarlengd dreifikerfisins sem sér Árneshreppi fyrir rafmagni frá Selá í Steingrímsfirði er um áttatíu og fimm kílómetrar þar af eru um fimmtíu kílómetrar einfasa og þyrfti að endurnýja reikna má með að það kosti um þrjú hundruð til fjögur hundruð milljónir að ljúka þrífösun hugmyndir hafa þó verið uppi um að tengja rafmagn frá Hvalárvirkjun í hreppinn þannig mætti bæði sneiða hjá fjárútlátum að einhverju leyti og sleppa

við að fara langar leiðir til að ná inn á kerfi Orkubúsins auk þess hafa verið viðræður á milli fyrirtækjanna um að koma vinnurafmagni á svæðið við Hvalá og það yrði þá þriggja fasa og það myndi augljóslega flýta fyrir þessu það væri sniðugt að nýta skógarkerfil í stað þess að bölva honum segir kona á Hólmavík sem kannaði hug landsmanna til illgresis

landsins en er mjög næringarrík Ásta hefur lengi haft áhuga á að nýta jurtir úr nærumhverfi sínu og í námi í hönnun við Listaháskólann ákvað hún að gefa plöntum sem hafa verið kallaðar illgresi sérstakan gaum

af hverju einhverjar plöntur eru slæmar á meðan aðrar eru góðar Ásta gerði könnun á því hverjar væru verst liðnu plöntur landsins hvaða

vildi kanna hvort ekki mætti nýta

hjá Matís til að kenna fólki hvernig nýta megi jurtir úr nærumhverfinu

þá er ég rosa glöð þá er ég búin að ná einhverju nánar verður fjallað um verkefni Ástu í Landanum klukkan átta það þekkja margir

og salta jólasteikina það gerist þó varla á jólahlaðborði grænkera sem er haldið í kvöld þar er Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður já uppistaðan hjá flestum er kjöttengt en hér er fullt hús af fólki sem borðar

stóðst þú í ströngu í eldhúsinu í dag er fólk að baka

hátíðlegt hér því landsmenn voru víða í jólaskapi þessa hjá fjölmörgum íslenskum fjölskyldum er fastur liður að koma saman á aðventunni og skera út laufabrauð sumir kjósa hins vegar að láta aðra sjá um erfiðið og kaupa

það tilbúið nemendur í níunda bekk í Háteigsskóla í Reykjavík sáu sér leik á borði og vörðu deginum í

gera listaverk úr hverju iVið erum að safna fyrir Laugar sem eru svona búðir skólabúðir

gert mörg laufabrauð hérna

örugglega svona hundrað ertu ekkert óþolinmóð við þetta kemstu í jólaskapið við þetta já og foreldrar lögðu hönd á plóg við að steikja hátt í sjö hundruð kökur vel var séð til þess að ekkert færi til spillis er ekkert erfitt að stelast ekki í og smakka við erum aðeins búnar ekki segja neinum ertu kannski óvart að klúðra nokkrum

í Hafnarfirði var sannkölluð

Gluggagægir gerði sér ótímabæra ferð af fjöllum til að hlýða á hátíðlegan söng

þá var röðin komin að barnakór Víðistaðakirkju

ekki á sér standa og meira af jólafréttum á þessum öðrum sunnudegi aðventu hver borg heimsins

á fætur annarri færir sig þessa dagana í

jólabúninginn til þess nota menn ýmsar aðferðir hvíta húsið vísar til dæmis í bandarískar hefðir forsetafrúin

vísu í bandarískar hefðir og sögu forsetafrúin hannaði skreytingarnar sjálf og er meðal annars með tilvísanir í bandaríska hönnun hermennina sem verja landið og fánalitina svo fátt eitt sé nefnt þar rak hver stjórstjarnan aðra til að syngja

jólin inn í hjörtu New York búa meðal annars og John

Vatíkanið lætur sitt ekki eftir liggja í skreytingum og afhjúpaði á dögunum jólatré og

á lífi fólks fyrir um hundrað árum innsetningin er eingöngu úr endurunnum efnum og ekkert plast er notað tréð er tuttugu og sex metra hátt og er látið standa við hlið vöggu barns í innsetningunni í Vatíkaninu var tónlistin öllu hátíðlegri en í New York í Vilnius höfuðborg Litháen voru

menn aðeins stórtækari en í Vatíkaninu en þar var kveikt á tuttugu og sjö metra háu jólatré á

í skák það sækir innblástur í fimm hundruð ára gamalt skákborð sem fannst í landinu fyrir rúmum áratug og þá skulum við líta á það helsta sem verður í íþróttafréttum kvöldsins Kristjana Arnarsdóttir sér um þær

Anton Sveinn

segir kerfið á Íslandi ekki hvetjandi fyrir afreksfólk og sér hann fram á þurfa að velja á milli þess að vinna eða keppa í sundi Þórir Hergeirsson og norska landsliðið í handbolta vann frábæran sigur á Danmörku í fyrsta leik milliriðilsins á h m í dag og Arnór Sveinn Aðalsteinsson leikmaður

segir að mataræði íþróttamanna skipti lykilmáli fimm menn voru handteknir í í Reykjavík í dag eftir að maður féll fram af svölum í fjölbýlishúsi og lést

er ekki í félagsskap með Pólverjum þótt þarlend stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í Landsréttarmálinu segir dómsmálaráðherra málið

hafi ekki fordæmisgildi í Evrópu þótt Pólverjar líti svo á leiðtogi Mjanmar sem eitt sinn var hampað fyrir að vera frelsishetja er farin til Haag til þess að svara fyrir ásakanir um þjóðarmorð ríkið greiðir Morgunblaðinu langmest allra fjölmiðla fyrir áskriftir en Fréttablaðinu langmest fyrir auglýsingar helstu miðlar landsins fá yfir hundrað og fimmtíu milljónir árlega í tekjur frá ríkinu þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir

segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl